सफातिती हात धोईक्तहिन सुरुमे साबुन आऊ पानी लगाके खुब बढियस्तिती सक्कु घैना हातके आगेपाछे उस्ती कर्के उंगरीक् बिच्चे सक्कु घैना खुब मजस्तीती मिसके धुईलेसे हात बढियस्तिती सफा हुइता।